Ada tunne ada jabesenu ada cholea inama mal ada tun gete woya duran kayet hinkayetuu inama kadibi goga ufit nekaa kadibin gunia ufit neketaa kadibin kol ak muka kan baresa isa dofetaa namkulli dufe sirbe wot chachani amine kadibin amtan hori goree dig buseni sagale sun dub wolin nyateni fon jajia fa wolin lwseni galenii.